सडग पर सफर करें के खातीर, आपन के जैसन अपलिकेशन के इस्तेमाल कर सकें जैसन है। एकर अलावे, राश्टिय सरकारी सेवा पोर्टल पर भी सडग से जुड़ल जनकारी <hesitation> उपलब्द है। गूगल मेप की इस्तेमाल से रास्ता देखे, नविगेशन करे और ट्रेफिक के जनकारी पावे में सुभिधा पड़ल जैचे। आपन यात्रा के योजना भी बनावल जा सकें जैसन है। गूगल मेप पर पारकिंग करें का जगा भी <hesitation> खोजल जा सकें जैसन है। एकर आलावा राश्तिय सरकारी सिवा पोटल पर नो यो योर रोड फीचर के जरिए अस्थानिय सडकों के बारे में भी जनकारी प्राप्त करल जा सकें।